والله بالنسبة لي ما اغشع حفظ القصائد شي مهم يعني انا ما استفدتو كشي من حفظ القصائد انا اشجع عل القراءة اعتقد القراءة تفيدم احسن لان النشيد عبارة عن كلمات بس يرددها ممكن ما يفهمون منا كشي بينما لو علمناهم قراءة غاح يطورون بالقراي وبنفس الوقت غاح تطورون بالكتابي